Yatuku yuxnanu yuku koján kuku kandachuñan onré ñee xuyuku, onre konuxu yuku vee uun tenrita nixtichi yayaykua ikonoxu niyuxnu tichi ko'o kutuu ando kutuu va'a kutu yachi ka yuku koján kukunru yuxuu, nuku kunka kono ján kojuia taka koján ndayuña atuu kuextini tuxko.